راح أنصحه إنه يستعين بشركة مختصة بتنظيم وترتيب المنازل علشان يشوفون إيش الأشياء الصحيحة عنده وفترتيبه وإيش الأشياء الغلط توزيع الخزاين توزيع الأثاث إيش الأشياء الزائدة عنده إيش الأشياء اللي يبغالها إعادة ترتيب أو تبديل، هاي الأمور راح تكون من خلال الشركة أفضل.